Mebjpj dj mankasa mebjyj m'edziban wc fie na meedzi kyjn dj mobckc bea wctcn edziban. Siantsir nye dj, sj eyj w'edziban dzi a, cwoara na inyim adze a edze egu mu nna apcwmudzen kor a erohwehwj a djm ntsi ebjyj w'edziban wc kwan pctsee bi do naaso hcn a wctcn no dze, hcn sika na wcrohwehwj ntsi wcnndwen hcn a wobedzi no hcn apcwmudzen, ma ohia ara nye dj wcdze aba dj edziban aben ntsi nkorcfo mbctc ntsi mankasa mebjpj dj mebjyj me dze wc fie eedzi.